<hesitation> Hevitranahy momba amin'ny fanatanjahatena le hoe amle resaka filokana <hesitation> sy mety longany izy aminahy sady rasy satria mandany vola, mandany fotoananao a, lasa viriagna anao magnano ananjy a, lasa maro be raha adinonao fa variagna magnano aniny anao de sy manjary zany izy aminahy.